हमारी संस्कृति मा सब्सिडी ज्यादा पसंदीदा पारम्परिक भोजन छन अरसा रोट आलू का गुटका भट्ट की चूरकानी फाणु कढ़ी चावल आदि